لو كنتَ مضطرًا لتثبيت عُمر واحد لبقية حياتك، أي عُمر كنت تختار، ولماذا؟ أختار أظل في عمر الثلاثين، لأنه العمر اللي تكون فيه الروح نشيطة والقوة موجودة والعقل ناضج بعد التجارب تكون الصحة في عزها، وتقدر توزن بين الطموح والمسؤولية بحكمة كمان تكون الخبرة عندك تساعدك تواجه الحياة بحذر، لكن بنفس الوقت تتمتع بالشباب